Engke wangunan wea mpatoutouan tapinontol ni opo empung ni mapiara tatinuru wotaa maasano ka apa patoutouran ta mekakekawengngo pangingi wiam patoutouanta kat- takimaweng weru ka apa tamaweruweru patoutouran tea meniwoniwo ndei wangun wia sekas wa tou wo sepatuari ka apa seh kaampit pelelilaku te mei ka apa pa ngenge wiam patoutouanta tanu tou unggenang talu moume muri sia makaweng ka apa si kimaweng itu peloloontame teaken olimangkolaang koila ka apa wia muri kinelangan tami mekekiit engke wangunan mbanti teturune tua ndei makei do seh kimo tare, etpaluluo tami ntei akan ndei mo kakitan sapa tuturu engka wangunan engka liosan wea mpatoutouan ntanutu.